Kërkonj të jec më shumë possibili, të mos lodhem, të bunj esercizi di resistenza pë një vit, dy viet, pran si jam prontu zë fill këtë dhrom i glat e jec gjithë ditën pran mbrënvenit flë e l’indumani pameta paraç, fina çë ngë shkonj gjith l’Asia mbi këmb.